اه مرة شفت فيديو لجطوسة تحاول أنها تنقص اه فوق كرسي لكنها تغلط في الحسابات وتطيح بطريقة تضحك هلبا ضحكت من كل جلب.